हम्मर शरिर ओहके चहना सक्कु शक्ति हमरे अपन खाना महती प्राप्त करती तभिमारे हमके स्वास्थकर आउर पौष्टतक तत्व रहल खाना चाहिं खैना चाहि ताकी हम्मर शरिर ओहके अवश्यक मात्रामे शक्ति मिले । हम्मर बहुत खाना हँइ जेहमेति हमरे शक्ति प्राप्त करे सक्ती जस्तेकी कार्बोहाईड्रेड रहल खाना रोटी, भात, तरकारी, अइस्तहिं प्रोटीन रहल खाना गेडागुडी हुइने मछ्छी हुइने, बुट्टी हुइन, अण्डा हुइने । अइस्तहिं भिटउमिन रहल तरकारीमे फलफुल हुइने, हरियर सागपात हुइने या अन्य हरियर तरकारी हुइने अइस्तहिं स्याउ सुन्तला हुइने यी सब महती हमरे शक्ति प्राप्त करती ।